La pioggia mi fa pinsari a ‘n abbrazzu liquidu ca cadi da lu celu; mi ricorda doppupranzi passati davanti a la finestra cu na tazza cauda tra li manu, na tristizza duci ca purifica e fa spaziu dintra; mi duna la sensazioni di lu tempu ca rallenta, comu si tuttu si firmassi pi rispirari.